जुथत् द्रोन् बेबहर् करतु ओतिकल् पोइजन् किअ, करन् होतो पएख कुन् खेनि जेगर् थके कुन् फरो प कुन् दिखर् पर आकोमन् करिमु पर हेतु करन्। जनिमु पर्हान् लज हे हे, द्रोन् बेबहर् करतु ओतिकल् पोइजन् करन् हे द्रोन होहयत्, हे जुथत् द्रोन् बेबहर् करतु ओतिकल् पोइजन्, अरो हे द्रोन होहयत् जते हे बियोति पएख <hesitation> बहिनि जते होथत् कुनु दिखर् पर आकोमन् करिमु नोरि, जते हे आकोमन् करिमु अहिले हे धर परे ब जनिमु पर्हि जते हजु हुइ थेकेबु पर्हि, अरो हे अप्र रैख पप पर्हि होथते जते आकोमन् करिमु नोरि, हे बपे ए द्रोन् बेबहर् करतु ओतिकल् पोइजन्। अरो हे द्रोन होहयत् जुथर् खेतत् ओतिकोइ उत्तोम् अहिल ब हुजुल् हिसपे बेबहर् करिमु पर्हि, जते <hesitation> हे द्रोन होहयत् हे एक् जुथर् तत्खनिक् जोइ हुअ एत अहिल हिसपे गोय्न करिमु पर्हि।